Ave, pos yo só mu pramática. Assín que só de cozinal pos lo que conoçu. Siempre es más cenzillu i nessecita menus enreu, menus apreparus, menus leyel la rezeta, menus vel si tengu l'agredienti essi ena nevera. Las rezetas nuevas se las queu alos amigus que convidu paque s'enrein ellus i ya yo les prevu la rezeta i les digu si me cumpri el pratu o no, peru si tengu de guisal yo pos está polo craru.